artificial sweeteners e wallita, banaa e ɗum busta duɗal kaloris ɗum goɗɗo watta ka haurutukiki, ɗum busta ñolugo ñii’e. Wona e ɗum wa’i ɗum usta nawɗum hoore, ndem mboo e ɗum woodi leñki e kansa.